Vururi uyu wetu ni vururi wicuritwe ni ithigithigi. Tariu mundu. ungumania niguo mwingi. Tariu mundu ana ukona kiundu iturari ukathie polithi nimakwira eterera kana ngari ndina maguita na idi iyo ga kwagia undu iturari. ukirwa wikire ngari maguta niguo uke uthondekerwe na iyo nwa thirikari yetu. Thirikari iria ikoragwa yandikitwe utuishi kwa wote. Kiu ikoretwe. Ii utumishi kwa mtu mmoja. Ayaa. vururi uyu wetu. Uungumania nitaguo uthiretie vururi uyu wetu. Ii kwa dawa ti kwa irio ti kwa ndwi. Mundu arauma ara emurwaru. akathie thibitari. athie thivitari nuukuthie wone ndagitari. Nadgitari auka ana utaemurekiu kuga kuria urwarite wi mwandikire dawa. Wathie kwa dawa urerwa gutiri dawa uthie ukagure dawa na niwathirirwa varia ukuthie kugura dawa. Na varia ukuthie kugura dawa ni nduka cia madagika. Ayaa. Koguo mbia ciaku uracokia kwi ndagitari uria urutite igoti ndagitari avirwe. Nimuviviru igoti dagitari uyu avirwe a- a- anthodeke no ni mucara. Noo Ma <hesitation> Mautungata maria nivarrewa thivitari timo magiririkite tondu. ndagitari wa uyu niauka akuire kwi ithimi urendekana na niagutuma. Kithimiri kia nduka yake. Undu ucio wingi thirikari ino yetu twathurire. atongoria eetu tutimonaga. Nitwaririre. Vavavara cietu itethi esekaga niuria ithukite. Irio iria turarima. Itiravua. Tia athondeku vavavar wa utongoria. Uyu wetu nwao maraturia na guku nungu. kiria twona magoca kiria mundu athukumo athithiniririte magoca. <hesitation> Nirauga uguo niki tariiu kauwa nikathirire andu tatue twathemithirue na kauwa. Riu mundu atenitaniritie athomithie mwana wake. ndangithoma. kahuwa! Mbia au kaga ikathie ugwo ikathie ugwo ikaurira. kahuwa twarivagwa na mbia kilo imwe anakorwo ni igana riu gutiri nginya ana ikumi iiu ritironeka akorwo ni kindu ta manjani murimi nike uraramuka vaaria kuthie manjani mau. No murimi uyu tuuria mbia iria cia murimi akaria. Ngandamia. nicio icio. Tene mundu avuraga ngandamia na siringi nginya fefte. nginya igana. riu ni ikumi. kivau. Magembe nimo mau. nimathirire. kutie thoko cia irio. tungiuria thirikari iino yetu irorie arimi weega na irorie arimi, Tondu ariimi. nio munyigingigi wa vuruli. Atongoria tureterei mbolea tene atongoria tureterei mbeu tene tukavota gwikati. Na mugaturetera mbeu iria mbagiririku na mugaturetera fertiliser iria mbagiririka niguo tuvote gutwa rithia vuivuli wetu na mbere. Undu ucio wingi gutikundu gutaii na ungumania nginya cukuru. ciatuikire cia ungumania atii mwana utena mwana waku utena mbia ndangithoma. Mbasarii iria twa ciavecanagwa viu gutirii ciathiere na atongoria tukarigwa atiriri kithomo gikii ii kiratuvira kuu <hesitation> Akorwo ni kundu kuu ta yunivasity. tue vingo yetu tukithomithia. Nigwakoragwa kwina hostels cia cukuru. Riu ka irivagwa na twataragirwa feesirii. Nie ndive hostels nie ngurire mwana irio na mbia ni iria nyingi nyingi na indi iio mwana tu uthoma mbia ii irathe kuu <hesitation> Mivukori ya atongoria. Undu ucio wingi kwina thirikari ino yetu <hesitation> Mathii <hesitation> thi ngi mbere ya ndonya vau ka mbuge nginya atongoria a kanitha makiruira unene niurethera nginya atongoria a kanitha nimararua niurethera nginya atongoria a kanitha aria mavatie gukorwa makirithia ngondu cia ngai nio marauna ngondu cia ngai maguru nayo kanitha ukethira niyo mara. Mara Mara interfere na thirikari makanyitanira na thirikari. mutongoria aukire kanithari vando auke ekare nithi kuigua kiugo muramuva pulviti kuthie kwambiriria gweka siasa cia kanitha cia cia vururi kanithari. Anokorwa ashirika nwao acia mae vururiri noo kanitha tiga itueke kanitha na mutongoria enda kwaria uvarowa siasa tigaetane kivavore aririe kuo tutikarire kanith. Siasa kanithari. Nao atongoria a kanitha mutige guitikira siasa ithondekwa kanithari kwenyu. Lindu ucio wingi. thirikari ino yetu twinayo. Ni thirikari itueketa ya kuninana piu piu. Ukethiira mundu nuuthirirue na wauria ukerwa kiugo kiugagwa ‘under from above’ atii wetererete’under from above’kuu ni kuuga atia kwina watho wetererete kuuma kuria iuru. Yaani watho ucio utai mwarie ni mutongoria vulani undu ucio ndungi kiika. Nivo murona nginya andu etu maraura uguo ikuo ciengi viite ciatua kurumiririrwa igauka ikamikanua ikamikanua ikathira. Gikuo mundu auragwa kana anitwa e mwili kana aendwi ukiithira undu ucio urathie uguo ugauka ukathira. Tondu mundu ucio ena mbia mundu ucio ena silingi iria muthinii atoenayo. Kenya twatuikire andua irathi igirii; ya silingi na matari. Vandu tukorwe twigananiite tuonthe. uria twathunire thirikari iino twigananite. Tondu tikwa yathurirwe ni andu aria maina mbia. yathurirwe ni andu onthe. Ndiathurwa ni andu aria mataina mbia,. Maiina mbia yathurirwe ni gitonga na muthini. Anookorwa athiri nio maii engi kuthura thirikari iino. Niguo mone kana muturire wao niugucenjia. Novandu va muturire wao ucenjie ka muturire wao urathie na mbere na kuvuruka wa gitonga ukithiesaga na mbere na kuagira. Na ni mbia iria cia muthiini. Mbia iria yakwa niratinua nendia manjani mbia iria yakwa niratinua nendia ngandamia iria ciakwa. Mbia iria niratinua nendia ndigu. Silingi iria yakwa niratinua nendia manjani. mbia iria yakwa niratinua nendia ngandamia iria ciakwa. Mbia iria niratinua nendia ndigu. Silingi iria yakwa niratinua nendia iria. Nginya iria rituikite ria thina. Iria umunthi uyu maii ma macura mena goro gu kira iria. Murimi akaurira kuu <hesitation> Andu a mbiacara. nio acio. Irio iria twamavirira matugurire twita arimi maratugurira uria makwenda no tiuria uria twe tutarita matharu metu magauka tondu niuria marerwa. No riu tundu uria nini uaa. thiorikari iino ni itorerie na iturorie ringi. Itige ungumania. Kiu nikio kiraria thirikari ino yetu thirikari ino yetu irariwa ni ungumania irariwa ni itonga ni athini na yathurirwe nginya ni itonga na ithiini. Othe nio mathurire thirikari ino. Thirikari ino irariwa. <hesitation> Ana ndici ningiuga ninduee. Na nyamu iria initiririte thirikari ningiuga maroru. Ni uvoro wa ugima wa mwiri tondu mundu akarwara ana indici kana wana wira uao avota kuthii. koguo riu andu a ugitha wa mwiri roriai andu wega. namwe ngai niakumuriiva. Mutigakorwe muraruta wira tondu ni wira no mukurwe muranita wira tondo niguo witiritwe. Ucio wingi ni kithomo; roriai kithomo giki gie <hesitation> Giciana ina cietu. Ndicii maraurira kuu nagi mwathani ciana ino cietu ndici kuria iraurira. Ciana ino cietu githomo nikuuru piu nikithiru. Aarimuu. thomithiai ciana uria mwe mwathamithirwe marei githomo kiega uria mwaverwe githomo na tondu githomo nikio mvunguro ya utoro mwana ucio nuugakena thoma. Anawe nugakena wona mwana ucio waku niwathoma niwekara wega.